ولا دي ولا دي محدش بيحب يروح يعمل الحجات دياتي لوحده، بس لو لازم اختار حاجه لأ اروح أكل لوحدي لأني هاكل بسرعه وهخلص اكل و امشي و جربتها قبل كده عادي أن أروح أكل بسرعه او اروح أصلا أكل لوحدي ، إنما أروح أسمع فيلم لوحدي اأااااا حاسه ملهاش معني شوية